Karakaragna fomba fagnaovana hena atao agnaty hamburger de malaka hena foagna anao a de tapatapahanao maventy izy de ataonao episy sy ataonao maro be izy fa sô de sy zakan'olon ny episiny, ra ôhatra hoe manitra be de <hesitation> a fonosona tsara foagna de <hesitation> endasina de rehefa vahoendy sara igny izy de atao agnatiny mofo de vita.